דא אסאך וואס קענען זינגען די ניגונים און די וויכטיגקייט דערפון איז צו ווייזן ווי שטארק אדער גוט זיי זענען און זיי קענען זינגען לאנגע אדער געדרייטע ניגונים.